ഭന്ഗ്ലദേശ്ദേ രശ്ത്രബസേ ഭന്ഗ്ല ഭന്ഗലില। പനലി അല്പ ഇന്തേര്നതിഓനല് മോഥേര് ലന്ഗുഅഗേ। ദയ് ഫേബ്രുഅര്യ് ഇരുപത് ഒന്ന് ഗി മല്പേരേ അല്പ നുപ്പുല। മീന്ല മസ്തു തിന്പേരേ ദൈല്യ തിനോലി അന്ഛ। പന്ദ്പേരേ ഭഗ കേല ഫമോഉസ് ദിശ് അല്ത വന്ദ। പന്ഥ ഭത്, ബിര്യനി, ദല്, ശോര്ശേ ഇലിശ്। രസ്ഗുല്ല, മിസ്തി ദോഇ, ഛമ് ഛമ് പോഹേല। ബൈസകല്ത പുരേദ്ദുമല്ല ഫേസ്തിവലു ഭന്ഗ്ലദ। പസവര്ശ ദ ലേക്ക ഭക ഇദുല് ഫിതര് ഇദുല്। അദ ഔല കേല പോപുലര് പര്ബ അല്ത ദുര്ഗ। പുജല മസ്തു ഇമ്പജന അല്പ ഹിന്ദുന കലേഗ। ഭന്ഗ്ലദ ഫമോഉസ് മുസിച് പന്ദല്ത രബിന്ദ്ര। സന്ഗീതു നജ്രുല് ഗീതി ഭക ബൌല് മുസിച്ല പനലി।